Nyaku nyaai ma crita man pengalaman ku. nyaku daket me keria naa naan keria waktu ku kami koki kampe naan keria ku perna kemi dumawa dangsot. hu wo kemi kerawos we sia mame- sia mame karena sia si ketare ni kerawos wo kina wawoan ku kowait kes kowait ange sia tleh, aki mo wea mapakyang ki kapal jadi samua gara gara wea nyaku yo ni koma keki man wenua ta nyaku ye ma ma kiki luar ma sake sake kapal tan daket pe yo se keria ku nyaku nyai umur ro um um <hesitation> umur kowait nya ai dima mo pudu siowu. wo se keria ku daket se tanu nyaku umur nera. wo kowait naan sera naan no se naan pe ei sapa rinte na nu se rinte tedu, wo se renti nera ti maweng mo na nu si puyun daket se karia ku tan nyaku saat ku nyaku ki-ki wenua nyai, nyaku saat mangku tu'a mo saku ma wadi wadi kere ne rinte nyaku toro no cumu rita krene rinte toro ma rinte ku ma crita karena memang memang sipat ku teng tu saku saku ma crita kria ne Ne kerang ku ma crita yang pengalam nami. saku ma crita krese tua tua se tu'a mo ru mai nyaku ma bahasa ma cerita ta nun sera. jadi wean benua tanggari nyaai nyaku se paman si ya waki sera ma crita wea nyaku kepat nera karena nyaku dae nyaku dae ma sombong ce hati saku nyaku ko paat mama a ma wak jadi mansara rinte sa nyaku mu wak kume'kek sera. jadi wean wenua nyai nyaket daket da- daket rumae keria dai masi kerang ku dulu kami ma skola ha kat juga se tu'a tu'a keria ku pekasa jadi nyaku dai sia pa skiliyei wea um wenua karena nyaku ma bergaul kria nera ai sia pa si ke koro ku weya keria man se rinte nyaku juga akat se puyun ku maka ria'an. saku ma mantra koki kampe nyaku mo bacrita mo bahasa tanung sera yo tan memang pakeweng ku, pe'ndon t <hesitation> um bahasa ta toro akat ke ure ure man se rinte ta toro mo bahasa man sera koki kampe. man sera ai pe meta u ba bahasaan jo pen ni tu ju ni tu kan ma kariaan mo ta masara koki kampe ma karia an mo jadi ni tu man pekaweng ku wean kita- wea kita A tou tanggari nyai sa toro. sa toro ta sa naan se karia sa mo keriaan tea tleh malele woan maleo leosan wea ta e pa naan pa wean cia takma ma wo mawo wean ma tudu tudu an pe'ndon uni dokta ke leos. jadi ni tu man pa tete duk ku pe'ndon ta leo leos man wo ta toro wa wean berkat ni po empung ni tu man